K'olik nchoch k'olik iwxqiil k'olik in, in k'jol i wu mesb'al kchuknik para ke, para ke xtjosq'iij, wu <hesitation> chemo k'olik wu limpieza chjaay wuuk' i pues are'k'wa' kchuknik wu este wu mwsb'al e chu rb'anik limpieza este wa'chi <hesitation> ki'rb'an este wxqiil e wu komiid wu kwooy i para para ke xtk'ob'ik <hesitation> jun lugar limpio.